Iaho aloha ka sy de minomino an'io loatry fa da aniko avao mikatroky avao gn'asako da la vita igny da a tsara zay sara be fa la ohatry ka hoe sy vita zay defa anigny mafimafy koa saigny fa sy raha hoe misy hoe vitanao da misy raha sy vitanao ty rô da sy nahavita trano, aia tadiavo e vola da anio e tragnonao.